Wutal ma ko léegi moom bum si xam mu naa fete waaw dangaa duy ndox si paan yi, teg ko ñetti paan; fii benna sumb, fii ñaareel, fii ñetteel. nenenteel bi bula. <noise> Boo ko fóotee fii nga dugal si beneen paan bi fóotee ak foofu, muy ñaar. Dugal ko sa ñetteel bi, foofu nga koy foofu nga koy layandi. Boo ko layandee, bu dee yëre bu weex la, bu dee yëre <hesitation> bu dee beneen yëre boo xam ne <hesitation> yëre bun war a bula nga dugal ko si ndoxum bula bi nga dem weer ko ñeenti ñeenti paan lañ ci xam ci fóot waaw lool de xam naa ko ci fóot waaw.